Lõunõsöögis ma hariligult ei süüq ei võidleibä ei salatit. Ma süü iks määnestki suppi vai praati. A noq, ku um valliq saladi ja võiuleevä vaihõl, no võiuleib ei olõq määnegi õigõ lõunõsüük. Sis ma iks kimmähe võta saladi, ku taa um sääne kõrralik ja suur salat, viil parõmb lämmi salat. Lämmind süüki piäsiq lõunõsöögis süümä.